Si l'ai tante piante e anche tanti fiur e põi dopu l'ai co ün ort ëndua che sperimentu o da früita o la verdüra, però anche sël terrazzo l'ai tante l'ai tante piante e i bagnu, i cambiu la tera e i cuncimu e i fun tüt lon che l'ai da feie